ʻAe, hiki nō! No ka hoʻokani ʻana i ka ʻukulele, e paʻa pono i ke kino me kou lima ʻākau, a e hoʻohana i kou lima hema e kaomi i nā kaula ma luna o ka ʻale. E hāpai i kou manamana lima ʻākau e koekoe i nā kaula. Hoʻomaka me nā kuhi maʻalahi e like me C, F, a me G. Me ka hoʻomaʻamaʻa, e hiki iā ʻoe ke hoʻokani mele me ka leʻaleʻa